तारी मासूम बनाने का तरीका ऐसा होना चाहिये। कि उनको सदर कुरकुरापन कायम रहे। मशरूम को अच्छे से साफ कर लें। मशरूम को हल्के से गीले कपड़े से पोंछ कर अच्छे से साफ करो। ध्यान रखना चाहिये कि धुएं नहीं क्योंकि वह पानी सुख सकते हैं। मशरूम को अच्छे से काट लें। मशरूम में मोटी टुकड़े ना कटनो चाहिये। ताकि वे तलते वक्त टूटे नहीं कुरकुरापन बनना चाहिए। तलने का तेल सही गरम कराना चाहिये। तेल को अच्छे से गरम करो लेकिन ज्यादा गरम नहीं होना चाहिये। मध्यम पर करने से मशरूम अंदर से अच्छी तरह से जान जाते हैं। और भातरी अच्छी तरह से कुरकुरे रहमते मशरूम को धीमी आंच पर लो मशरूम को तीन चार मिनट तक तलो। जब तक भी हल्की सुनहरी ना हो जाए। ज्यादा तलने से उनको स्वाद घट घट जावे। और चिपचिपी है जावत है। तथा बाद में उन्हें किचन पेपर पर निकाल के और परोस देना चाहिए।